Yara burooŋ babu baan alobémé té aan umbi ombo duniya umbo urooŋ jaraam duniya éfago mat guloob miyá, ho iñoowtol; même yoninte aganolal mé bulago han nababaaj galankoor; surtout ma alaal ma jaan umimé uléha balét wanusaan ban wanusaan duniyee, bébaaj tan guñumé élobi éniin. Bélobi may éniin, bélobi may éniin kun bo fufunak faan uñumé éya butumi nétaam do doomé aan. Mais urok aw umbi ulako duniya mat gukani siloob, han aan ahu atuhéruti dé; iñoowérutol jamano yololal ya maré.